مراکش د مدیترانې او اتلانتیک سمندر په غاړه پروت دی، او هوا یې د سیمې له توپوګرافي سره سم توپیر لري. ساحلي سیمې یې معتدلې او مدیترانه‌يي هوا لري، چې ګرم او وچ اوړي، معتدل او مرطوب ژمي لري. د هېواد په سهیلي برخه کې د صحارا دښته ډېره ګرمه او وچه هوا لري. د پسرلي او مني موسمونه د سفر لپاره غوره وختونه دي.